Odava chiki xakuayo xakuayó ke nrotia, ke nrohuavii, ke ti'ilo, ke koo nida kitijan sapo lakon nrojan, nridati ke sakua yó na ku neni ta kixa nreiti, ta kixa kininuiti kitijan yukujan yukujan ngu ña kini kui kitijan, ini kuiti ti'yoto, ti'ilo, ti <hesitation> ti kaka, ti <hesitation> du nrotiajan, nriohuavii jan nrida nguti kini kui xakoa yó, xakoa ngu no kitijan ña kuxi kakanoti, nrukutia kuchiti ta nrujan nrohuavii jan ngu kiti yikano nru xani ti kachí ta xati tikachí jan nrohuavii jan doko ti'ilo jan, yuku xikanoti nakobo ta kanioti tada nguan neoti ta kaoti doko ña <hesitation> na neoti ta ho neoti na na kueto xanra yeoti ta yeoti tu yuku jan chi kitijan nre to ho kenenati ta ngu neoti xao toko ta oneoti.